Karazagna voamegna ndraiky edy de misy zarikô ô, de sesisa regny, de kabaro na gros pois, de misy petit pois regny, de misy vôntsorôko de misy voanjobory ka.